Par gixalu ra puert bueno, <hesitation> xilani nú-nú xilani nú th gëdy giuthe ndiei, te zega napu por gapu xini la ni medid zthen este gëdy gi te si no queity gani xal ni chi par, <hesitation> nú pa nú cad-cad puert nú-nú xndiai ni nia zacka queity ni ga di gunu gus par rath ni chi gisiusiuni chi gicko siuni guel chi, chi rxal ni.